<noise> To da irikoy te daray yan a nin di ni kway kwara kan ni si bay, ni kway Kwara ra nisi boro kulu bay kuma ni si kwara bay, to ni gi du nan kan ni gwaro no, din gwaro ni laakkalo ka ni ga kal irikoy ma di ni se. Din di boro gana ki kaa kal nima ha boŋkoni kwara wala boro kan gi jigarandi boro hinka din afofo kwara no nigi ha ima kwandi nin. Dii kwanda nin ni dii kala iyga ni haa bani samay manga no ni gogi keki, ima ki I i se ima ne wallahi nima-nima ni daray no. Ni daray no don haka kuma kwaro ra kan ra ni kaa ni si kwaro bay nisi boro kulu bay a ra. Manga no ni go, to nima-nima nankan kaci iri Kwara kaza, iri Kwara kaza iri kurayo nangu kaza. To irikoy se ayga ba ima ye ay se fondo kan ga nan ayma ye fuu zama ay wo soho newo kan ayka aysi hini ki yanda ay bon fuu kuma boro kulu no aysi bay. Ni dii iŋĝ̌ay boro hinka din Kwara no niga kway, ingayno ga bay mata kan ingay ga te ki du Nima ye ki ka fuuyan, zama di manti yadin no ni te ni dii di nine ma kway Kwara kan ra ni sobay asinda matakan niga te kin bon ka. <noise>